जीरो से शुरू करके पचपन के अंतराल पर पाँच, दस, पंद्रह, बीस, पच्चीस, तीस, पैतीस, चालीस, पैंतालीस, पचास, पचपन, साठ, पैंसठ, सत्तर। अस्सी, पचासी, नब्बे, पचानवे, सौ, एक सौ पाँच, एक सौ दस, एक सौ पंद्रह, एक सौ बीस, एक सौ पच्चीस, एक सौ तीस, एक सौ पैंतीस, एक सौ चालीस। एक सौ पैंतालिस, एक सौ चालीस, एक सौ पैंतालिस, एक सौ पचास, एक सौ पचपन, एक सौ साठ, एक सौ पैंसठ, एक सौ सत्तर, एक सौ पचहततर, एक सौ अस्सी, एक सौ पचासी, एक सौ नब्बे, एक सौ पंचननवे, दो सौ।